Як рӯз гурӯҳи наврасон Фирӯз, Нигина, Камол ва Лола ба саёҳати роҳӣ баромаданд. Онҳо нақшаи дидани кӯлҳо, кӯҳҳо ва деҳоти зебои кишварро доштанд. Дар роҳ онҳо ба вазъиятҳои хатарнок, нофаҳмиҳо ва шодиву ханда рӯ ба рӯ шуданд. Ҳар лаҳза онҳоро ба ҳам наздиктар мекард.